Jam tan waawataa wonde e aduna he fof. Ngati aduna oo, ko hare e jam, dañal e baasal. Jooni noon jam kam ina waawi ɓeydeede heewde e diine bone, e diine hareeji. Kono fof kam wona jam, ɗum waawataa wonde.